Halaho nama hala, hala kitile iyele mai hala unile iyele, na hono duwe duwele na meaeho eho apaya, aneho na'a ane duwe <noise> utanede iyenede kosi ane duwe iyaneho iyele <hesitation> ho paya'i a'ane dua utani launi utani launi ho ane duwe hala unileke ane dewe akolene <hesitation> manui telude daawes aneho <noise> hapa eho apaya'i <hesitation> wai ite mahono upulua adasi sihono ipai deshekema hamea dapinaike ahamea hala, yamea hala udewe untani launike utanilau kapaya, kapaya <hesitation> itana kapaya na dawese nonoina dewe nuwelele'e wei mi aneho. Eapya emai nama kutile nama luhal kutileke aane duwe utane <hesitation> duwe ikalade itani mayanede iyele unde hapa eho wehoho ane umtiamo <hesitation> pulepule moun nama ane apiseho amaikilamo teame apulipuli na wae ketude wai ma mahono mahono kelese memeuni sokeho ma hono duwe nuele nama utewai wanatade dawese <hesitation> ma utenama ane wei aneho ane aho apaya mdehala hala unile, hala udeka sana maane hola duwe kasana ma honu hala duwe kasan kepai aneho eheho apaya le'e. Na heke ane anea kuse maahonoi hala kutoleke waite wateho mao ute duwe lune, mahono duwe launi, maute duwe <noise> kapaya dawese use wail dodane dawese ma umue. Ma umue kena aautelo keho apuyelo keda daaneho oiy ahapaaiy paho apaya eho apaya ike.